Ma boburva hi na ni ya na ni na rə ya shi rə kibə dʒa rə ghum ghə zi kwara nga shafa ma kwara nga shafa na ghə zi boburva hi na rə ya na ni zhi ma ngi na ni na ra nta təkə ghə ziw ko ma kwara shafa na pa kwara ghuma nə ghuma ra məl hən ni mbə ghəy to ma dow-dow zi na nga ba rə wa ni nfa nkənyi kwara mbə ghə hən ghə ncha ghə gha taba ni gha ɗa na dow na ghə na dow na wa məl vi babana to ma pwə ya ngə taɓa ma bow wa məl va makan na ra wuce tə ya dʒiga kwa gashgagundi national pack ta ra tə ga njə nani wsira domin zhi ra dʒiga ko wkal ni ya məl karatu ro rə ma ya tsə-tsəw na rə ya nani ghə zi zhi ngə na ni ira nta hɨ ghaw ghə zi wsa ra ɗa rə ɗa na ghə zi boburha hi nə ngə na ni ya domin sai wsa rə gha ngə na ni ni ghə mi rə ghənang to ghə wsu ra ɗa rə ya nfa ha.